دائما ما أحب نهاية أسبوعي وتلك العطلة حتى أقوم بالتنزه أما ولأطفال ونخرج من أنفسنا من ضيق وهم من العمل والمشقة لكي نستمتع ونعود مرة أخرى إلى العمل بنفس راضية بعد أن زلنا تلك الهموم من على صدورنا.